Ko colli ɗin majji laawol sai ɗi kawriti ɗi njahi ɗi ƴami ngelooba, wi ɗi kam anda, ɗi njahi ɗi ƴami pepatuuji wi yejjiti amma to nyaami solel gotel anditai.